أنا عندي شغف كبيييييييير جدا بالأغاني الشعبية الموسيقي تحسسني بالذكريات الحلوة والأصالة خصوصا لما الأهل أو الأصدقاء في مناسبات أو حفلات أحب إني أستمع للموسيقي الحديثة خصوصا الأغاني اللي يكون فيها لحن جذاب أو كده وكلمات تعبر عن مشاعر وكده ، أحب أعيش التحربة مع كل نغمة ، وأحس بها بداخلي الأشياء هذي تخليني أستمتع بكل لحظة وأسترجع الذكريات الحلوة.